പകിസ്തന് ദ രശ്തബശേ പന്ദ ഉര്ദു ഓക ഉല്ലു। പുന്ജബി, സിന്ധി, പശ്തോ, ഭലോഛി ഉന്ല പുര। മസ്തു പതേരു വേദു അല്ത കേല ഫമോഉസു കവിഗലു। പുര ഉല്ലിരു ഉല്ലി അല്ലമ ഇക്ബല് ദു ഫൈജ് അഹ്മേദ്। ഫൈജ് ഭുല്ലേഹ് ശഹ് ഉന്ദു പുര ഫമോഉസു അല്ത അല്ത। വനസു ഥിന്ദി മത സ്പിച്യ് ഉപുന്ദു കര ഉപുന്ദു। ഓക ഫ്ലവോര്ല മസ്തു ഥുന്ദു അല്ത പോപുലര് പന്ദ। ബിര്യനി, നിഹരി, കരഹി, കബബ്, ഹലീമ് അല്ത। ജനകുല് പാദുനു കുന്തു പന്ദ സല്വര് കമീജു। അന്ല പോന്ദുല രദ്ദല ഉന്ദേ പാദുന് പോന്ജനകുല്। കേല സതി ദുപത്ത, ലേന്ഗ, ഗരര, ഉന്ദുല പുര। പാദ്വേര് ദല മദ്മേത്തന ഫുന്ക്സിഓനേത്തന ഇക്ക്। മത അല്ത മസ്തു ഫമോഉസു മല്ല പര്ബ പന്ദ ഏഇദ്। ഉല് ഫിതര് ഏഇദ് ഉല് അദ പകിസ്തന് ദയ് ഇന്ദേപേന്ദേന്ചേ। ദയ് അല്ല മസ്തു ചേലേബ്രതേ മല്ലപേര ഉല്ലു പകിസ്തന്। ദ ഫമോഉസ് മുസിച് പന്ദ കവ്വലി പന്ദപേര ഉല്ലു। കവ്വലി അവന്ജി സുഫി ദ ദേവോതിഓനല് മുസിച്ല പന്നു। ഉല്ലി പകിസ്തന് ഏദു ഫമില്യ് വലുഏ മസ്തു സ്ത്രോന്ഗ്। ഉന്ദു പരിവര ദ വലുഏ അകലേഗി ബക്ക മല്ല। ജനകുലേഗി മസ്തു രേസ്പേച്ത്।